Ин савол баҳси ҷолиб ва бисёрзамина ас. Дар ҳақиқат, вобаста ба он, ки мо калимаи "шир" -ро чӣ гуна мефаҳмем, ҷавобҳо метавонанд гуногун бошанд. Аз нигоҳи анъанавӣ ва биологӣ, шир ин моеъест, ки аз ғадудҳои ширии ҳайвонот ҳосил мешавад, махсусан аз гов, буз, гӯсфанд ва ғайра. Аз ин ҷост, ки баъзе одамон мегӯянд, ки <hesitation> шири овсян, бодом ин шир нест. Чунки он аз ҳайвонот нест.